स‌‌सारभरी गैत्ते हौ भने मस्तै देश छन् । तामी लै संयुक्त राष्ट्रले मान्यता दिएगा आफ्ना सदस्य मुलुक बनाया देश भने ऐलसम्म <hesitation> एक सय पन्चानब्बे वटा छन् धेगाउनो छ । अब तामी तनि संयुक्त राष्ट्रगा सदस्य देश भया । अब ताभित्र लै अब जम्माइ महादेशहरु छन् । युरोप अमेरिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका एसिया अफ्रिका अष्ट्रेलिया अन्टार्टिका । अब तनि महादेश भित्रगा देशहरु मुइले जति जान्नोछु जति मुइले थापा पाएगा नाम सुनेगा देशगा नाम मु या भन्नोछु । भारत चीन अमेरिका इन्डोनेसिया पाकिस्तान नाइजेरिया ब्राजिल ब‌ंगलादेश रुस मेक्सिको जापान इजिप्ट फिलिपिन्स क‌ंगो भियतनाम इरान इराक टर्की जर्मनी थाइल्याण्ड बेलायत ताज्मानिया फ्रान्स दक्षिण अफ्रिका इटाली केन्या मानमार कोलम्बिया दक्षिण कोरिया सुडान युगान्डा स्पेन अल्जेरिया यमन अफगानिस्तान पोल्याण्ड मोरोक्को नेपाल त भयगै भयो घाना पेरु साउदी अरबिया तत्ति ।